Raha ny bibikely indray an, miankina amin'ilay ilay bibikely iza. Satria tena hoe samy manana ny azy daholo ohatra hoe an, ny tantely ny tantely an, manao an'ilay mbola resaka ny "langage corporel" indray eto fa- fa eto indray an, misy an'ilay hoe "vibration". Ilay "vibration" any an, ohatran'ny hoe ilay telefaonina mivibra ireny dia, mi- miteny zavatra. Ohatran'ny hoe miresaka amin'ny vava mihitsiny zany zareo fa amin'ilay- ilay ohatran'ny hoe fandihizany. Dia misy ny sasany an, miresaka fofona. Ohatra hoe ny vitsika mamoaka fofona dia iny an miteny hoe aty ny lalana, aty ny anona ohatr'izany. Fa ilay izy an, tena be dia be ny <hesitation> no azo ataon'ny <hesitation> bibikely.